Rí ikhúún xu̱kú tsú rí naꞌphu̱ namíñúꞌ ini̱ a̱bu̱nꞌ rá porque tsú a̱bu̱nꞌ rá pú namíñú eꞌni tsú a̱bu̱nꞌ biéjuu̱n rá, namímíñúꞌ rákhuí rá, porque tsú a̱bu̱nꞌ gídoo benénú ithii̱n ngaa̱ maxíñaa̱ꞌ rá rí pó rii námboo̱ mu xí nikanú rí miꞌkhua̱a̱ rá pú nadxa̱ má mi̱dxu̱ꞌ guajuá thana murí nacha mbuyáa̱ ikhí rá, ajngóó tsíyóꞌ áyóo̱ tsú a̱bu̱n rá, namiñúꞌ eꞌni tsú abu̱nꞌ rá. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ máa tsú xi̱yúꞌ mangaa, namíñúꞌ má eꞌnii̱ mangaa̱ porque tsú xi̱yúꞌ rá gakhi̱i̱ eꞌñaaꞌ najga̱a̱ edxa̱a̱ꞌ naataxiꞌrá maꞌganú maxíñáa̱ꞌ rá, pu ikhaa jngóó rí murí nikhua̱a̱ꞌ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ rá, nadxa̱ midxu̱ꞌ náa̱ guꞌjuá thana murí munithanaa̱ rá murí xátha̱gíꞌnii gakhi̱i̱. Jngaa̱ xúꞌkhu̱ mangaa tsú a̱ꞌma rá, namíñúꞌ wáa̱ eꞌni tsú a̱ꞌma porque tsú jún rí ndoo̱ naꞌkhui̱ rá pu naꞌni biéjú naꞌjuaan, naꞌjuan xuyu̱ꞌ eꞌni ikhaa jngóó mbáku tsíyóꞌ áñuu̱ xu̱kú skhui̱ rá ríí ndoo̱ naꞌni mbaa̱ naꞌni ndoo̱ rí mu̱pha̱a̱ mbaꞌjiin xu̱kúꞌ muxi̱ñáa̱ mangii̱n rá, ikhaa jngóó rí nacha̱ mi̱dxu̱ náa̱ guꞌjuá thana muxíi̱ꞌ nika̱nú rí niꞌkhua̱a̱ꞌ mbaꞌjii̱n rá pú ma̱ꞌganú rí ma̱ꞌganí rí ma̱ꞌni̱ thana xa̱bu̱ khí rá, xánga̱a̱ꞌ rí guꞌjuáá maganiú rí maxíñáa̱ áꞌni khuaꞌnii jaꞌnii xu̱kú tsúꞌkhui̱ ikhaa jngóó tsíyóꞌ áñuu̱ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱.